Niŋ kə' nə kə' i gamitew ən mi təə' tew sə harzalə mi workə workə minə rə anikə, lii kə' pi sə gəsə mi mikə lii sə har tew baajiwlo kəza sə kə' penimi ali ya? Lii kə sə gəsə mi aynə' kə', ɓa siti mi re'yalkə wanu gontəgon zɨŋsə ani, rye waa mari, etə, wanə nə' kə, kushe, netə ari, ur mə kə bə lii kturn' remren kamsəgə gbamsə' zakə ryə. Gawni nii sə niŋ kə a u liitə' an rupte rupte ruu wara ya, niya niya ani kə ur kə' aa gontə wanu rə. Ama rye waa marii, nə kushee, i kə' remren kamkə haa, har workə manə rə. Niya, kə kunəm bə' ur i kə kisəm rye sərəm, məren mul bə reren za kə man zwakə re. Ama niŋ kə netətə' aa lii tə rupte, rupte ruu an kə kai kaa re kamkə' mari rə.